Waɗiino nde wootere, seesi mo jamaa fuu joɗotoo e muuɗun. Neɗɗal ɓuttal wari faa jooɗoo e makko tan, O wii "mi hollii Alla, paabee kan.". Nden jamaa wonɓe ɗon ɓee fuu mbembaa. Jooni o wii faa o jooɗoo e hen kasen, seesi oo wii " accir ko Alla, accu mi foottoo." Nden jamaa oo darii, ana jala mo.